धूम्रपान संसुचक, आग लगे में खत्रा होईला पर काम करेवला एक विद्यूत उपकरन होगई जेए। फायर अलार्म सिस्टम धूमा, गर्मी या फिर कार्बन मोनोकसाइट के पता लगा कर इ <hesitation> अपना सिस्टम में पता लगा सकते हैं कि अब इहां आग लग गेल थे। एकर बाद अलार्म पैनल, स्प्रिंकल और संचार प्रनाली के सक्रिय कर देवल जे, जेकर से कि अलार्म बजेज लगेल चे और पता चल जाये चे कि उहां धूमा या फिर आग लगेल चे।